بس دكفي تلهيني اغيد اشتغل عندي درس وشغل وما عدلحق انت اظل تحكي وتظل وتطلع صوت ما اغيد احكي هسه بعدين نحكي بس خلي اخلص شغلي فغد ساعة ساعتين ونحكي اي اطلع هسه من هوني وغوح